saanti ma ñe húrni de, gsaanti geme ngi wil gee ga a dúniyaa ma, gemin ngi wil gee ga a dúniyaa ma.